Mbae <noise> ikuivae yayapoyave ouko opaetegui ipuere, ñanoe jokuae <hesitation> avatigui ñanoe tavi <hesitation> tirungugui jokuaereta yayojota ipuereko ñanoevi <hesitation> mandiogui jaema jokuae ikavita yandeve <hesitation> mbaekui jaeko yaesupe harina.